Mitovy am'zavatra rehetra ihany ny sakafo rehefa hohanina. Rehefa diso betsaka izy a, de manimba; diso kely izy a, de manimba. Zany hoe rehefa diso betsaka izy de mankarary, iny le rehefa matsiro loatra dia goty, rehefa kely loatra dia kere ts ampy sakafo ianao zay.